Este xanya re yen nkenua yo'reya tapa nlir zina ta kad'ta ze nchaney o jwa' lud o jwa'men yota' o jwa' re menta za ndyop mena', nche'ya yo're nka yen jwa'n, jwa'n ta nande ti'ra jwa'n par xy'ob yeja' mbay na nkenug thib ned- yen jwa'nta jwa'n nzo xana ze par jwa'na nak yo lud este nit ta'a yo lud chokuan jwa'n bix jwa'men mbay nzo thib ned yen mas naz leney zabay jwa'na ncho re kal ngida yo re kald ngona mbay yo re <hesitation> jwa'na jwa'n nchana mbay na nkenuna thib ned thib neda yen anta nak rol ney tzon thap nak rol leney jwa'na tyz men nar jwa'n klas jwa'men taja ncheha nchega yo leney za jwa'na nak ze ndob numen ze bay per na iz ndamen thi lo kuan nchak tyz nzo thi ya nale' tyz njwa'lemen ncha zi ndo zelyamen tata' ndax thib ned yen nde bix jwa'na par thiob chokuan re jwa'n nazi bix nda ndax lomenza jwa'na jwa'n nxolona ncheya'za.